هو بالفعل هيأثر علي المجتمع بشكل سلبي جدا لو مقدرناش نسيطر عليه في الوقت الحالي لانه بدأ ينشر كتير من العنف ومن الألفاظ الخارجه ومن النرجسيه و <hesitation> و اخد الحق بالقوه و الظلم فياريت نقدر نسيطر عليه.